Qizil rang. Albatta buni o‘ylagan paytda birinchi marta hayolimga atirgul keladi. Atirgullarning aksariyat turlari qizil rangda ochiladi. Shuning uchun qizil rang bu atirgul ramzi deb o‘ylayman.